Xókó né kaīa í tɨ kūꞌú tɨvi kakuníꞌi te kaxi dɨꞌɨ tɨ́ vi ñuvā tɨvi iꞌá tɨvi te iō iꞌa tɨvi.